इस्त्रायिली या देशान लोक हांगर सोडसो आवडेचो। जेवन मुनजे फालाफलजो तेह लोक मास भजून घोल करून तेलां कडता। जी देस्ती तोंदानी किवा शीतां खवपाक जातां।